Uguk ná ajúngël, mëënántá bánkëenántá ná bëfá nëëñaŋ báandeelawul niidúuwul, upëníi dí nël, pënáak ñaŋ báandeela níindúuwul upënii dí nël, uncíwun bëënţáal ajúngëwul uguk ţí bëwinji. Uguk atáal ajúngëwul ţí pëtopáncíirëwul pëëndeelan uwl, dí pëëndáanan uwul, ná kaţii uncíi káfërëná. Ţul ţiwú ţáalëna ajungëwul. Ţí uloŋ di kándúuwar wul uguk.